Mi sun pa bun a decidi se üna opera d'arte al e bela o no, pi che d'autr pöl di s'an pias o menu